ما لازمش تخاف من الطيارة. الطيارة أأمن حاجة في وسائل النقل، هي خير من اللوطو و لا الكار. ريح روحك و تنفس مليح. دير شهيق زفير. دير شهيق و احبس النفس تاعك ثلث ثواني و دير زفير. و لا نقولك، اشغل تفكيرك بحاجة تبغيها، كاش حاجة راك تخطط باغي ديرها، خمم فيها كيفاش ديرها، واش خصك باش ديرها، شحال من وقت راح تشدلك، كيماهاك. اذا قعدت غي تخمم في الطيارة و بلي راك في السما ثما وين تخاف و تزيد تتقلق. اشغل روحك خير.